hako koh takainii wodi hako leɗɗe, koh hako ɓekkon leɗɗe, bana hako shuwaka, takai bishi, aleyaho, kusel, ganda, leɗɗi, tumatur, nyebbe,